ปกติล่ะ ญ้อนว่ามันมี SPayLater เนาะ อื้อ มันกะมีของอยากกะ

ศึกษาในเน็ตแล้วกะ ChatGPT

บอกพ่อว่า อั่น มื้อนี้บ่มีเงินกินข้าวแล้ว เฮ็ดโตให้สงสารเดี๋ยวเพิ่นโตให้เงิน

มันเสี่ยงตรงที่ว่าคันเขาบ่จ่ายเฮาเฮาต้องรับแม่นบ่ แล้วเฮาเฮาเสียเครดิตเฮาอีกล่ะบัดนี้

สะดวกกว่าตรงที่มัน อั่น กู้ปึ๊บมันได้ปั๊บนี่ล่ะ บ่ต้องไปไสนำ

กู้เงินไปกินเหล้า ซื้อของในชีวิตประจำวัน กู้เงินไปเสริมสวย

สาม คันเรียนแล้วมันได้ดีมันกะคุ้มอยู่ แต่คันเรียนแล้วมันเรียนบ่ได้มันกะบ่คุ้มล่ะ

เป็นตาสนใจอยู่เดะ ญ้อนว่ามันบ่ มันบ่ต้องยุ่งยากผู้อื่นนำนี่แหละ

กะมั่นใจอยู่ล่ะ ญ้อนว่ายามไปเฮ็ดอิหยังเรื่องธนาคารเขากะเฮ็ดให้ไว บอก ถามอิหยังเขากะบอกซี้นะ

ความปลอดภัยมันกะขึ้นกับแต่ละแอปหั้นล่ะ แอปใดเขา อั่น มีคนกู้หลาย ฮึว่าแอปใดมันปลอดภัย มันกะปลอดภัยแต่แอปใดที่มัน คือจั่งแอปเถื่อนอิหยังมันกะบ่ปลอดภัยล่ะเนาะ